أعتبر إنو دراسة الأدب مهمة جداً، فالأدب يفتح لنا أبواباً لفهم الثقافات والأفكار المختلفة من خلال قراءة الروايات والشعر، ونتعلم من تجارب الآخرين ونكتسب وجهات نظر جديدة، فالأدب يساعدنا في تطوير مهارات التفكير النقدي والتعبير عن المشاعر بطريقة فنية؛ مما يعزز من قدرتنا على التواصل والتفاعل مع الآخرين بشكل أفضل.